أكيد أعتقد إنه في فرق كبير بين الثقة والإيمان، الثقة إنه الاعتماد على شخص أو شيء بناء على تجربة سابقة او معرفة، وغالباً ما تكون محددة وملموسة، لكن الإيمان بيكون اعتقاد مرة قوي في شيء بدون أي دليل ملموس، وغالبا يكون يتعلق مثلا بالمعتقدات الدينية أو القيم الشخصية فباختصار نقدر نقول إن الثقة تعتمد على التجربة والإيمان يعتمد على الاعتقاد.